Ia, mianatra mitsinjaky izen̈y tiako fôtony izen̈y tiavako mitsinjaka mba mihetsiky izen̈y vatanakà. Avy eo izen̈y sady karà fa sipôro koa izen̈y mitsinjaka avy eo maro koa karazan̈a tsinjaka tsy ampianarina. Karà zeny mahatonganakà tia mianatra mitsinjaka io.